бір портреттің құны қанша болады қазір
болуы мүмкін
суретшінің көңіліне байланысты
нью форматында сурет салып көрдіңіз бе
нью форматы оны енді оны кез келген суретші жазады ғой
жалпы суретшілер бай ма
өнерлі адам ең әлемдегі ең дүниедегі бай адам деп айтуға болады
өзіңменен шаттанып кірер менің берекем
журналистика факультеттеріне реформа керек шығар мүмкін
әрқашан да реформа жасалып отыру керек
педагогикаға бүгін ақсаватқан дүниесі ұшан теңіз мысал үшін
егер осы әлемде тек суретшілер өмір сүретін болса ешқандай полиция полицияның қажеті жоқ деп айттыңыз
сіз үшін ең әдемі сұлу жер қай жер айтыңызшы
менің өзімнің шеберханам өйткені мен суретшімін
армысыздар құрметті интернет қолданушылары
эфирде желмая интернет жобасы менің аты жөнім данияр есен
ал енді бүгінгі менің жолаушым қазақстан республикасының еңбек сіңірген қайраткері қазақстан журналистер суретшілер одағының мүшесі
қазақстан көркем академиясының академигі журналист суретші жанұзақ мүсәпір ағамыз
жанұзақ аға қош келдіңіз біздің интернет жобаға

ал аға біздің проектіде негізгі басты сұрақтардың бірі осы ыыы астанаға қалай келдіңіз деген сұрақ негізі бізде бірінші болатын
мың тоғыз жүз тоқсан сегізінші жылы ы осы рахат телеарнасында ол кезде жұмыс істеп жүргенде і іс сапармен келіп кетіп жүрдім
ііі ол телеарнаның да басшылары осы астанаға і филиал ашып осы жерде жұмыс істеуді өтініп і біраз ііі былай талаптанып көргенбіз
сол кезде астана өте суық екен келіп кетіп жүрдім і өте қиналыңқырап сол ы барғым келмей
і бір жағынан і келгім келеді бір жағынан суық
оның үстіне ыыы өзімді өзім әлі ііі қалыптастырған
жылдай болды енді астанада келгеніме он жыл болды он жылдай мхм
қалай енді бойыңыз үйренді ме халпы әлде әлде де
жоқ енді ол ы әрине біздің бүгінгі осы астанамызға бүкіл қазақстанның түкпір түкпірінен келіп і өздерінің еңбегін
і өздерінің үлесін қосыватқан кез келген қазақстанның азаматы секілді мен де өзімнің үлесімді і қосуға астанаға і дайын болып келдім шынын айтқан кезде мхм
оған былай і дайындықсыз келген жоқпын өзімді өзім дайындап міне он жылдан асып баратыр қазір ы астанаға өзіміздің үлесімізді қосып келе жатырмын
мынау мен енді телеарна саласында да і еңбек етіп келеатырмын
бүгінгі таңға дейін телеарна саласында жұмыс істеймін
бірақ ыыы осы ы өзімнің і бітірген мамандығым ыыы алған ыыы оқыған оқу орнындағы ең бірінші тырнақалды алған мамандығым менің суретші
сондықтан да мен өмір бойы сурет саламын ы суретпен айналысамын ыыы портрет жазамын
ііі оны мен ешқашан тастай алмаймын
сондықтан мен осы ы астананың ана бейнелеу өнеріне сурет саласына ы үлес қосуды осы келген күннен бастап өзіме міндет санадым
сондықтан мен астана суретшілер одағының ы суретшілерімен і тікелей қойын қолтық жұмыс істедім мхм осы он жылдан бері
осы өткен жылы ы астана суретшілер одағы бүгінгі і нұр сұлтан қаласының суретшілер одағы мені і төраға ретінде сайлап алды олар
ы бірақ енді ол ыыы общественное объединение дейміз ғой енді ыыы қоғамдық ыыы бірлестік қоғам сондықтан да ы оны ы қатар жүріп істей беруге болады ыыы
мен енді телеарнамен ы сол жұмысты екеуін қатар жұмыс істеп келе жатырмын осы бір жылдан бері
ы ол жерде де і суретшілердің жетістігі өте мықты
ы астананың көркеюіне астананың жаңаруына астананың күнделікті өмірден ағыммен ы жүріп отыруына ы суретшілердің еңбегі өте көп телеарнамен бірге
ал енді астанада сіз үшін ең әдемі сұлу жер қай жер айтыңызшы жиі барғыңыз келетін жаңағы құрал саймандарды шығарып қойып
ең астанадағы сұлу жер менің өзімнің шеберханам
сол жерде жұмыс істеп сол жерде ы рахаттанамын ыыы жұмыстан кейін әрине
ммм бұл сіздің жеке әлеміңіз аға иә
жеке әлеміңізге кіруге рұқсат бергеніңізге рахмет сізге
енді мына жерде түрлі түсті суреттерді көріп тұрмын жеке әлеміңіз түрлі түсті суреттерден тұра ма
иә түрлі түсті әртүрлі жанрлар дейміз ғой әртүрлі картиналар әртүрлі тақырыптар
осының бәрі і суретшінің ойынан суретшінің і өмірдегі өзінің і ойлаған мақсатынан тұрады ғой негізі
осында келсеңіз демаласыз
демаламыз осы жерде ы шығармашылықпен айналысып бәрін ұмытып әлемдегі болыватқан жағдайлардың бәрін күнделікті күйбең тіршіліктегі і телевидениенің
і суретшілер одағының ы ұстаздықтың барлық дүниесін осы жерге келгенде ұмытып мына ақ полотноның бетіне мхм қандай жұмысты бастау керек не жазам деп соны ойланып
алдын ала толғанып бірнеше айлар бұрын наброскілер жасап
қазақстан республикасы суретшілер одағы бар бар алматыда
астана қаласы былайша айтқанда нұр сұлтан қаласының суретшілер одағы бар
екеуі екі бөлек одақ па жоқ әлде бір біріне қатысы бар ма суретшілер одағының филиалы ма сіздікі
ы әрине ыыы суретшілер одағы дегеннен кейін ол енді бұрыннан ы келе жатқан бүкіл ы мына кеңестік дәуірде
он бес республиканың бәрінде осындай суретшілер одағы болған кеңес одағы кезінен бастап
содан бері келе жатқан бұл ыыы одақ жазушылар одағы бар иә композиторлар одағы бар журналистер одағы бар
сол секілді бұл да суретшілер одағы орталығы
ы негізінде суретшілер одағы алматы қаласында мхм
ыыы негізінде ы қазақстанда мың екі жүзден астам суретшілер одағының ы мүшесі бар
мен де соның бірімін
ы бірақ астананың статусына байланысты астана қаласының і еліміздің елордасы болғандықтан бұл жерде бұл жердің і суретшілер одағы
ол ы ы қазақстан суретшілер одағынан бөлек ы өздерінің ы отау бөлек жеке ы қоғамдық орын
ы қоғамдық ыыы кәдімгі өздерінің атқарыватқан жұмыстары бар ы жүзден аса мүшесі бар і жүзге жуық жастары бар і жас суретшілері бар
екі жүзге жуық өзінің ы кәдімгі ііі қалыптасқан ұжымы бар үлкен ііі мекеме деп айтуға болады
жалпы талантты жастар бүгінде астанаға жиналып жатыр ғой
ал аға мына суреттерде енді суреттер сөйлесінші енді
мынау балуан шолақтың картинасы
балуан шолақ туралы енді мен ана білім және мәдениет телеарнасында і өзім сол ы басшылық қызметте жұмыс істеп жүрген кезде журналистердің бір і ізденісінде осы балуан шолақ туралы фильм түсірді
сол балуан шолақ туралы фильм түсірген кезде балуан шолақтың портретін табу қиындыққа түсті де өйткені энциклопедиядан іздеп тапқанымыз балуан шолақтың
сол бір графически салынған дейді ғой графикалық салынған реализм мен академически салынған ы болмаса арнайы түскен фотосы табылмағандықтан
энциклопедияда ол кісінің бір ғана суреті бар
сол суретті біздің і журналистер і ізденіп ол неге ы ол кісінің суреті жоқ неге ол кісінің картинасы ы болмау керек деген әңгімені қозғаған хабар арнасында ммм
соны ыыы мен де ойланып сол кездерде осыдан төрт бес жыл бұрын осы балуан шолақтың картинасын салуға бел будым да
суретшілердің і қазір ыыы ван гог болсын пикассо болсын басқа да еуропалық суретшілердің кез келгенінің і бір кіші ғана картинасының өзі бірнеше миллиондаған
миллиардтаған долларға сатылып жатыр өзің көріп отырсың аукциондарда барлық жерлерде
байлар бір бірінен сатып алады
сондықтан бұл суретші деген өзі і миллион адамда біреу ғана болатын қасиет қонған сондай мамандық ы сондай адам сондай қасиет деп ойлаймын мхм
сальвадор дали дали бар пикассо бар жаңа біразының атын айтып кеттіңіз ғой
енді олар мынау орта ғасырларда өмір сүрген суретшілер мхм
жалпы қазіргі і заманда көзі тірі суреттері қымбатқа сатылатын әлемде суретшілер бар ғой демек
әрине бар ы ол күнделікті өмірде оны ақпараттардан оқып біліп жатырмыз
ол бар ы бізде де бар біздің де суретшілеріміз қазір кедей деп айта алмаймын
ы суретшілер ол әрқашан да ы өзінің ы қоғамда ы өзінің орнын өзінің дүниесін жасап жатыр тоқтаусыз ол
бір портреттің құны қанша болады қазір болуы мүмкін шамамен аға
оны әркім ы өзі бағалай алады
ыыы кейбір дүниелер де құнсыз болуы да мүмкін кейбір дүние де ол сыйға да тартылып кетуі мүмкін
суретшінің көңіліне байланысты суретшінің көңілі қанша болса портреттің бағасы сонша болады мхм
көңілі қалап тұрса мхм оны сыйға да беріп жіберуі мүмкін көңілі қаламаса қымбат бағаға сатуы да мүмкін
аға енді мен ы қарапайым адам ретінде бір нәрсені сұрайыншы сізге
мен бір қосылған бір деген фильм көрдім
енді ол фильмде суретші жаңағы аяқ қолы істемейтін ыыы жаңағы мүмкіндігі шектеулі суретші ыыы бір кісі туралы айтылады
сол кезде бір көрмеге барады
сол уақытта жай ғана бір ақ қағазда ыыы шашылған бір бояулар бар
осыны жаңағы қарапайым халық түсінбей қалады деп қорықпай ма негізі абстрактілік бір сюрреализм деп айтып жатады
ыыы бұл деген абстракция деген абстракциялы ойлар ғой енді
осы абстракцияны ы түсіну үшін ол адамдар ы негізінде білімді болу керек
ы ол үшін білім керек
бізде ыыы осы ы кейбір кезде мына суретті оқитын біздің қоғамдағы ы азаматтардың осы қоғамда өмір сүруші біздің адамдардың ы суретке деген білімінің кейбір кезде
і жетпей жататыны сол кішкене қарын аштырады
өйткені бұл айналып келіп сол ы мектепте ы бейнелеу өнерінің пәнінің ы салғырт оқылуы болмаса азайып кетуі
бүгінгі таңда керек болса осы бейнелеу өнерінің ыыы сабақтарын мүлдем азайтып тастаған
ал енді бейнелеу өнерінсіз адамның логикасы да адамның ой өрісі де ы адамның әдемілікке деген көзқарасы да оянбайды өшіп қалуы да мүмкін мхм
бұл ыыы математиканы ы физиканы ы мүмкін әдебиетті оқытуға болатын шығар бірақ ыыы бейнелеу өнерін олардан да жоғары қойып оқыту керек
бейнелеу өнерін жақсы оқыған адам ол барлық пәнді оқиды барлық пәнді меңгереді
өйткені бейнелеу өнерімен айналысқан әлемдегі оның бәрін мен өзім ойдан шығарып болмаса бір мен суретші болғаннан кейін
ой суретші сондай деп керемет деп бір мақтанайын деп түрған жоқпын оны өмірдің өзі көрсетіпватыр
ы әлемдегі суретшілер осы жаңалықтарды әкелген адамдардың ы тоқсан пайызы суретшілер мхм
мысалы жаңағы тікұшағың да ы леноардо да винчидің идеясымен жасалған соның сызбасымен жасалған
ы химия болсын барлық салада ы бұл ы суретшілердің ы араласпаған жері жоқ
мысалы ы бұл суретте тіл жоқ қой
ы сондықтан ы мысалы біз кез келген мемлекетке бұл ы бір араб мемлекеті бола ма ы жоқ әлде жапон мемлекеті бола ма жоқ әлде америка бола ма европа бола ма ммм ы
қытай мемлекеті бола ма кез келген мелекетке сен суретшіні апарсаң суретші болып сөйлеп қажеті жоқ
ол өзінің картинасын салады да өмір сүріп кете береді
сондықтан бұл сурет өнерінің кез келген жерде ы орны бар екенін айту керек шегарасы жоқ шегарасы жоқ бұл
сурет өнерінің шегарасы жоқ
сондықтан мен і көрермендерге айтар едім балаларыңызды бейнелеу өнеріне тәрбиелеңіздер
бейнелеу өнерін меңгерген і суретті меңгерген і өнерді меңгерген адам і ешқашан да қор болмайды
ол тек қана өзін кез келген жерде еркін ұстап бақытты өмір сүретін адам деп есептеймін
рахмет аға тағы да алғысымызды білдіреміз
бұл желмая интернет жобасы
біздің каналға жазылуды ұмытпаңыздар және лайк басуды ұмытпаңыздар
келесі кездескеше аман сау болыңыздар